'O ka ho'ike 'ano o ia paikikala 'oe'oe ho'ohana lakou i keia oeoe i hiki ia lakou na kanaka ma ka paikikala ke ha'i i na kanaka a'e ke hele wawae nei ma ke kimeki ke hele mai nei lakou i lalo 'ai'ole i na ke ku nei kekahi a ke ho'a'o nei 'oe e holo ma kou paikikala 'a'ole lakou 'ike ia 'oe a pono 'oe i 'oeoe i ka pele.